Untuk <noise> busa sona tabasan tabasa busala nanu susuek karna <hesitation> busa tatao nonoin kadang talalu sangat berbeda karna mungkin <hesitation> pengaruh no beberapa faktor.